Tsy mômba arÿ, tsy mômba atÿ amin'ny maha olombelogno malôha sarotra e, tsy mentsy misy raha reky fogna tafitsindrianô hely koà ôhatra misy raha roa hisafidianana edy ake, fô ôlo ndreky afaka mivôlagna hoe zah tsy mômba arÿ, tsy mômba atÿ fô <noise> agnelagnelana na agnivona na hoe neutre fô. Aminah manôkagna alôha sarotra raha neutre ôlo areky fô tsy mentsy misy an-andianan'ny segnan'azy hely, andrienan'ny fôn'azy hely fogna raha aroy.